Brezila ndraiky e <hesitation> zare somary tiatia fety zare akagny misimisy carnaval a tiatia magnagno karazana fety edy môkany e de zare koa o agnisany tia baolina koa zegny zare e foot moa ko zegny zegny tegna mampalaza zare.